Luna xnená diꞌltse ic̲h̲ë pchog ki gakc̲h̲e ibanma bueno naꞌ diꞌltse sëndná pchog ki guꞌn xwiyma lo nap xiëtená saꞌngl diꞌltse sënu nupna diꞌltse bukwaꞌn gwiyná nap xnuse xnit gunu loná gunu loxna par naꞌ gakda ibanma sin guꞌn ki luna.